ס'נישט מעגליך צו מאכן די גאנצע וועלט, אלע מענטשן אין די וועלט גוטע מענטשן. ס'גייען אייביג זיין מענטשן מיט פארדרייטע- פארדרייטע יוצרות, פארדרייטע <hesitation> ווילן. זיי גייען ווילן טון שלעכטס. ס'דא מענטשן וואס ווערן געבוירן מיט דעם אז זיי זענען שלעכט. סאו ס'נישט מעגליך אנצוקומען צו א וועלט ווי מענטשן זענען נאר גוט, אפילו מ'גייט טון אלעס אין די וועלט איז עס נישט מעגליך.